Condiiji maaro ana moƴƴindiree cobbal en, mboyri en. Conndiiji farani, ana woodi, moƴƴinirteeɗi gatoo. Aɗe tawa du conndi wootiri ana moƴƴiniree kulle kuurɗe. Honoo jonkaa farani en duu e conndi iwata non. <hesitation> Ɗii nii hakkillan waddi.